Ny anjaran'ny fagnabeazagna dia voalongany indrindrany a dia ma <hesitation> mahay mampitaiza ny fifanarahagna maha samy olombelogna na le azo izakaina anazy kokoa amin'ny hagnatsaragna anazy amin'ny fiarahamonigna zany. Dia mba hahaizagna koa mifagnara-tsaigna miraisan-kina sy ny sisa aby manontolo. Dia zay no anjara asan'ny fagnabeazagna aminahy.